<noise> rí naríga̱ ge̱jioꞌ, ndxa̱a̱ rí nagájnuu nda̱a̱ rí nagájnuu ene̱ xa̱bo̱ ge̱jioꞌ, nuni̱i̱ mba̱a̱ guéño rí ikhaa, kostúmbre̱, mi̱khaa̱ ixe̱, ke ñee, ke nimíñuu xa̱bo̱, xúgíí rúꞌkhue̱n juun kostúmbre̱ juya̱ xa̱bo̱ asndo nákhí wajiúú, <noise> tsíyuu waná tígúu rúꞌkhue̱n inii̱, tsíyuu waná tígúu rúꞌkhue̱n, nuni̱i̱ xómá nuni̱i̱ nagóo̱ inuu júba̱, <noise> nuni̱i̱ e̱je̱n, nuni̱i̱ ikhaa kostúmbre inuu júba̱, ikhaa rí mbayáa̱ tsigu nuxe̱ꞌ, nagóo̱ inuu júba̱. Nuthée̱n ikhii̱n rí nu̱nda̱ꞌe̱e̱ rí máján maríga̱ awúun ndayáa̱ tsigu nuxe̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n. Máján gáꞌkha̱a̱ ruꞌwa ithee̱n ikhii̱n, máján gáxnúu ruꞌwa, jngó ma̱goo mba̱ꞌya rí <hesitation> mudii̱ ikhii̱n xó rí ixí, iyáa̱, ra̱ꞌkha̱ o ixe̱ kafée <noise> mbo̱ꞌ o ixe̱ ndxáma mi̱ꞌdu maꞌáa̱n ixe̱ kafée <noise> o <hesitation> mangaa máꞌ ikhaa yaja, mi̱duu̱ ná ju̱ba̱ꞌ rí tsída̱ꞌ ju̱ba̱ꞌ rí i̱thaa̱án wáa júba. Ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun nune̱ xa̱bo̱ komo kostúmbre̱, mbámbá rí ndayáa̱ tsigu nuxe̱ꞌ, nagóo̱ najraꞌíi̱n judee̱ iya, iyoo ixí, judii̱n xtíla̱ najraꞌíi̱n judúu̱n, judii̱n rundú mangaa, mangaa máꞌ asndo. Natsimuu̱ ikhii̱n duun, <hesitation> tso̱toon jamí rundú jamí juya̱a̱ tsí naꞌne ikhaa, <noise> <hesitation> naꞌne méso̱, rúꞌkhue̱n ene̱ xa̱bo̱ buanuu ge̱jioꞌ rí iliaténko̱, mixtruwíín ge̱jioꞌ. <noise> jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa, rí ndayáa̱ mbámbá ñajun go̱nꞌ rí- rí abríl, rí beinti sinko̱ de abríl, nutháa̱n be̱go̱, nutháa̱n be̱go̱ rí máján <hesitation> gáꞌne xaxtu, rúꞌkhue̱n nuni̱i̱ najraꞌii̱n judii̱n mangii̱n xtíla̱ a̱ꞌkhue̱n, xtíla̱ a̱ꞌkhue̱n, tso̱toon a̱ꞌkhue̱n, rundú a̱ꞌkhue̱n jamí xúꞌkhue̱n juye̱e̱ iya mika, iya ixí mangaa, jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa, náá rí juduu̱n re̱ꞌe̱, mbaꞌa inii re̱ꞌe̱, rí nagóó juduu̱n rí kra̱ꞌjngaamáꞌ mangaa jamí rúꞌkhue̱n nuni̱i̱, iꞌwá re̱ꞌe̱ rí najmúu̱. Rúꞌkhue̱n nuni̱i̱ rí ikhaa rí <hesitation> rí esteeꞌ nuni̱i̱ kostúmbre̱ banuu wajiúú tsí xó jaꞌnii tsíwanúu tígúu rúꞌkhue̱n, xóómáꞌ ju̱ye̱e̱, xkuaꞌnii máꞌ mangaa rí tiémpó rí. Aa go̱nꞌ rí agósto̱, mangaa, jngó ma̱xáꞌne̱ guéño gíñá ithee̱n ikhii̱n, jngó nuni̱i̱ ikhaa <hesitation> xndo̱o̱ ikhaa tsí san markós jngó, ikhaa rí agósto̱, ánte̱ rí ma̱ꞌ, ánte̱ rí ma̱ꞌne xáyú, jngó ma̱xópho̱ ne̱ go̱nꞌ, jngó ma̱xópho̱ ne̱ a̱ga xáná, jamí jngó ma̱xópho̱ ne̱ xu̱kú tsí tsúyáa, ikhiin tsúꞌkhue̱n tsi naꞌphi̱i̱ ne̱ rá, ído̱ rí ma̱xtiꞌi̱i̱ ma̱ꞌne ma̱ku̱wi̱inꞌ ne̱, ma̱ku̱wi̱inꞌ ikhaa, nguáthi̱i̱n xu̱kú tsí niꞌpho̱ tsíwi rá, a̱ga xáná, tsúyáa rá, go̱nꞌ rá, ga̱yú, e̱ge̱ a̱ꞌkhue̱n, o asndo xu̱wán niꞌkho̱, jngó rí ído̱ rí ma̱xtiꞌi̱i̱ ne̱. Ma̱ga̱jnáa̱la ikhaa ya̱a̱, <noise> jngó nune̱ ikhiin buanuu rúꞌkhue̱n, iná rí ríwí a̱ꞌkhue̱n trama tsu̱du̱u̱ ya̱do̱o̱ ya̱a̱. <noise> xúꞌkhue̱n máꞌ ikhaa wájia, gúní wajia na̱ri̱gu tháan tsu̱du̱u̱ ne̱, ethee̱n ikhii̱n mandxaꞌwáa̱la xúgíí rí nindáti̱ga̱ ma̱ꞌkha̱a̱la, ma̱ꞌkhaala jngó ma̱ku̱wi̱i̱nꞌ, ithan buanuu rúꞌkhue̱n. Rí wajiúú, pero rí xúge̱ꞌ rá, na̱kan rawanúu kasi̱ mbá tikhu ná na̱ka̱ rawanúu tígúu jayu, i̱mbi̱jmi̱i̱ jayu tsí nune̱ xóó, ikhaa rí kostúmbre̱ rúꞌkhue̱n, xuajen ríge̱ꞌ ná xuajen mistruwíín. <noise>